Mɛ na mɛ na kua ko. Kɛ pɛŋ mɛ to wa, ŋ wa soi ya. Ŋ wa soiɛ la kua mɛ a koa. So na kua kɛ jiiɛ. Na soiɛ kɛ aa ma. Kɛ kua-aa dɔgbɔ len. Kɛ na na, na sii na kua mɛ mai. Kɛ na ŋ boe fi jiiɛɔ. Mɛ soiɛ ma a mai, mɛ aa giisia. Mɛ a ma kua mai, mɛ a giisia. Mɛ tona a mana a mai. Na baŋde, kɛ na boti. Kɛ na kɛ jii maŋde ɔ. Mɛ sii nu. Mɛ toa a bi wa mana mɛ a gbi ko. Na baŋde, kɛ na kɛ lɔ jiiɛ kɛmɛnuɔ kɛ na ko lɔ. Kɛ na jatiɛ. Ŋna jatiɛe, na baŋde a ja mɛ nu tiɛ wɛ, mɛ ta mɛ a lɛŋ te ja, juɛ ma. Kɛ mu a kuŋ kpaa. Bɛma maa kɛe juɛ ma, a be kpa. Hiŋi lɔ a bɛ bɔke, lɔ wa, a be kpa. Kɛ pɛŋ ai to kpa, ii ya lɛŋna teema juɛma, ai kpa. A kpae kɛ ya bɔ nu ii ya kuŋda. Ii ya kua nu kɛ kamu, kɛ ya ta ya nu kɛ nu.